Nao leroa, azafady leroa, afaka <hesitation> anjarisinao ve ty rahantsika ty leroa fa r'aho misy tany andehanana kely- kely zay, tsa raha ela fa herinandro avao, ka <hesitation> tsy eto hein ka mila hein amin'ity raha manirintsika ty ka mila karakarana ka- ka karakory mety ve izao sa tsy mety aminao.